Pues ih óho naum saí chái noh jau záh ain tsah kieh joh-joh pues hasta gá láh noh bei chin cha fuo noh por que es el no íh noh amigo chá tsáh jauh záh ih bu oih faí uh oig ñiu uh oig noh báh muo buoh tain mas que nada gi muoh buoh la joh gi oh báh muo muh báh muoh teih ca lau jho noh muoh oh jau kieh ain tsáh zein jo cuo ain taig tsá tai bá, tsá taih cháh muoh gi jauh báh ain jóh naum gá lain ain buh ain cua ain-ain teih có ñiu jo éh muoh joh noh áh jó tó aih ih joh naum noh chai noh uh oig noh fáih oh bu oig jih noh ñiuh joh noh joh áh tó sih ih joh naum jo bá muo ká ni ji joh nooh bá muo éh ruido cualquier éh gah ain si ai-ni fáh ain ni oh jo tsá fu leh tsai la joh báh ain bá aig nih ai ein tein taig ñiu tsi ain-ain já lain ain-ain aum sih ain-ain tsá tai noh ih ñiu. Ain tsá taih ñiu si ain náh ñiu ain joh chái noh muo jau léh chá fuh léh oh cuo ain ja chien ko ñiu jo no ai tó no lá joh áh aí íh óho naum noh tóh áh uh oíh-uh oíh ñiu uh oíh faí uh oíh jo-jo báh eh eh-éh naih éh jéh éh naum ain éh naum jóh tsáh fu léh oh muo óh jau.